fimmtán dómarar Landsréttar ákváðu í dag að dæma ekki í málum út vikuna hið minnsta ástæðan er dómur Mannréttindadómstóls Evrópu sem taldi dómsmálaráðherra hafa brotið skýlaust gegn landslögum með skipun dómara í réttinn Sigríður á Andersen dómsmálaráðherra segir að dómurinn hafi engin áhrif á stöðu hennar stjórnarliðar vilja lítið sem ekkert segja um málið en krafa um afsögn heyrist frá stjórnarandstöðunni nú klukkan sjö tekur gildi bann evrópsku flugöryggisstofnunarinnar við flugi Boeing sjö

sjö max átta og níu þotna um evrópska lofthelgi í dag ákvað Icelandair að hætta að nota sínar þrjár þotur nær öruggt er að Brexit samningur bresku ríkisstjórnarinnar verði felldur í kvöld atkvæðagreiðsla í breska þinginu hófst núna klukkan sjö

í v r samþykktu að boða til verkfalla með rétt rúmum fimmtíu prósentum atkvæða formaður v r segir niðurstöðuna nægilega afgerandi

Sigríðar á Andersen dómsmálaráðherra í Landsrétt væri gróft brot á landslögum dómurinn segir stjórnvöld hafa brugðist með alvarlegum hætti

gróft brot á landslögum

málið snýst upphaflega um skipun dómara í Landsrétt í febrúar tvö þúsund og sautján birti dómnefnd lista yfir þá fimmtán umsækjendur sem hún mat hæfasta til að sitja í stöðum fimmtán dómara í Landsrétti tuttugasta og níunda maí

tvö þúsund og sautján afhenti Sigríður á Andersen dómsmálaráðherra forseta Alþingis tillögu sína um skipun í embættin þá hafði hún tekið fjóra umsækjendur af lista nefndarinnar það voru Ástráður Haraldsson Eiríkur Jónsson Jón Höskuldsson og Jóhannes Rúnar Jóhannsson í stað þeirra voru Arnfríður Einarsdóttir Ásmundur Helgason Jón Finnbjörnsson og Ragnheiður Bragadóttir skipuð dómarar áttunda júní staðfesti Guðni t h Jóhannesson forseti

Íslands skipunina Ástráður og Jóhannes Rúnar leituðu réttar síns og nítjánda desember komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að ráðherra hefði brotið stjórnsýslulög með því að skipa þá ekki hvorum þeirra voru dæmdar sjö hundruð þúsund krónur í miskabætur í kjölfar þessarar niðurstöðu leituðu Jón Höskuldsson og Eiríkur Jónsson réttar síns og var íslenska ríkið einnig dæmt til að greiða þeim skaða og miskabætur Landsréttur tók til starfa fyrsta janúar tvö þúsund og átján í febrúar krafðist Vilhjálmur h Vilhjálmsson þess að Arnfríður Einarsdóttir yrði dæmd vanhæf samkvæmt lögum úrskurða dómarar í Landsrétti sjálfir um sitt eigið hæfi Arnfríður og tveir aðrir dómarar komust að því að hún væri ekki vanhæf í byrjun mars kærði Vilhjálmur niðurstöðu dómaranna til Hæstaréttar sem vísaði kröfu hans frá því ákvað Vilhjálmur að kæra málið til Mannréttindadómstóls Evrópu sem hefur komist að það hafa ekki margir viljað tjá sig um þetta mál í dag nei

vel rökstuddan og rökin

hratt og örugglega Mannréttindadómstóllinn leysti úr þessu máli sýni okkur að málskot til dómsins sé

Sigríðar Andersen lést í gær og því treysti hún sér ekki í sjónvarpsviðtöl í dag fréttastofan heyrði í henni í hádeginu þar sem hún fór aðeins yfir málið meirihluta dómsins kemur mér afskaplega mikið á óvart ekki bara mér heldur öllum þeim sérfræðingum sem

starfað að þessum málum hérna fyrir bæði ráðuneytið og ríkislögmann og hún er líka algjörlega fordæmalaus þessi niðurstaða dómurinn er líka klofinn mér

nú verður þessi dómur hins vegar óvænti dómur skoðaður og ég áskil mér nú alla og við sérfræðingar hérna bæði í

dómsmálaráðuneytinu og hjá ríkislögmanni að skoða þetta á næstu dögum með yfirveguðum hætti það kemur fram í áliti minnihlutans

mun hafa áhrif á alla Evrópu ef að þetta stæði svona hann kemst líka

hann bendir sérstaklega á það

eru athyglisverð ummæli í niðurstöðu minnihlutans um að meirihlutinn hafi látið opinbera umfjöllun pólitíska opinbera umfjöllun um málið á Íslandi bera sig af leið dómur Mannréttindadómstólsins er afdráttarlaus skipun dómaranna þeir segja að þetta sé svívirðilegt brot á

þú alveg augljóslega hundsað reglur sem giltu um nei ég mun ekki gera dómurinn er

kemur hann þér á óvart já hversu afdráttarlaus hann er maður vonaðist eftir annarri niðurstöður

íslenskt réttarkerfi til skamms tíma skapar hanna óvissu

eðlilegt að menn menn staldri við og skoði stöðuna

eins og fram kom áðan hafa fáir verið viljugir til að sjá sig um þessi mál hvorki Katrín

Jakobsdóttir forsætisráðherra né Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins hafa viljað bregðast við í dag og það sama er að segja um flesta aðra stjórnarliða fréttastofa reyndi í dag að ná tali af fjölmörgum stjórnarþingmönnum úr Sjálfstæðisflokki Vinstri grænum og Framsóknarflokki bæði símleiðis og á nefndarsviði Alþingis þar sem fastanefndir þingsins funduðu í dag þeir stjórnarþingmenn sem

fréttastofa náði tali af vildu ekkert segja um málið að undanskildum þingflokksformanni Sjálfstæðisflokksins sem telur niðurstöðu Mannréttindadómsins engin áhrif

á dómsmálaráðherra

áður verið sótt að dómsmálaráðherra vegna þessa máls og það er ekki nema um ár síðan það var borin fram vantrauststillaga þannig að ég sé ekki að hennar staða breytist við þetta breytist ekkert við að Mannréttindadómstóll kveði upp þennan dóm máli koma finnist þetta vont og þetta kallar auðvitað á að menn endurskoði hvernig staðan er hér á landi í þessum efnum á hinn bóginn sé ekki að það breyti neinu um stöðu dómsmálaráðherra einhverjir tugir mótmælenda voru hér

ég er með fulltrúa stjórnarandstöðu þetta

þingið um að þetta væri með starfandi dómsmálaráðherra

erfitt að fá stjronarliða til að verja þessar gjörðir

snúin staða fyrir stjórnina og ég trúi

fyrir það og það verður nánar fjallað um þetta í Kastljósi í kvöld þar ræðir Einar Þorsteinsson við lögmennina Ragnar Aðalsteinsson og Jón Steinar Gunnlaugsson evrópska flugöryggisstofnunin hefur í kjölfar flugslyssins í Eþíópíu í fyrradag bannað flug véla af tegundum Boeing sjö

max níu í Evrópu Icelandair ákvað fyrr í dag að leggja flugvélum sínum af þessari gerð bannið tók gildi klukkan sjö ákvarðanir hafa verið teknar hratt nú eftir hádegi Bretar riðu á vaðið í Evrópu og bönnuðu vélarnar hjá sér og mörg lönd fylgdu í

kjölfarið Ástralía hefur bannað vélarnar og mörg lönd í Asíu auk þess hafa mörg flugfélög lagt þessum vélum sínum

leiðakerfi við teljum að það sé í góðu lagi með þessar vélar og það sé öruggt að fljúga þeim en þegar aðrir sem við berum okkur saman við fara og taka þessi skref að þá teljum við eðlilegt að gera það líka hversu mikið rask er þetta á fyrstu dögum teljum við að þetta hafi óveruleg áhrif nóg er af vélum núna þegar ekki er

að hlaupa í skarðið jafnvel næstu

vikur segir Jens það eru sex sambærilegar vélar reyndar skiptist það í max átta og max níu að koma í rekstur til viðbótar núna á vormánuðum þannig að í bili setur það

í uppnám já það hefur verið gert ráð fyrir þeim í rekstur í næsta mánuði og það er

það gengur ekki eftir að það mun hafa áhrif íslenska lofthelgin er gríðarstór og tekur bann Flugöryggisstofnunar Evrópu líka til hennar

í breska þinginu um Brexit samning ríkisstjórnarinnar

Írlandi sem styðja stjórnina ætla að hafna samningnum þeir segja að tilslakanir sem fékk í gegn hjá Evrópusambandinu í gærkvöld dugi ekki til þess að aðskilja með öllu Breta og regluverk Evrópusambandsins verði samningurinn felldur verða líklega greidd atkvæði á morgun um

án samnings og frestun á fimmtudag búist er við að sendi frá sér yfirlýsingu fljótlega en það duldist engum í breska þinginu í dag að síðustu dagar hafa tekið á félagsmenn í v r samþykktu í atkvæðagreiðslu boðuð verkföll starfsmanna rútufyrirtækja og hótela sem hefjast tuttugasta og annan mars verkfallsaðgerðir voru samþykktar með rúmum fimmtíu og tveimur prósentum atkvæða við áttum svo sem alveg von á tvísýnni niðurstöðu það var alveg í rauninni eftir

þeirri stemningu sem við skynjuðum hjá okkar félagsmönnum nú er því ljóst að félagsmenn Eflingar og v r hafa samþykkt samþættar verkfallsaðgerðir sem taka til rútufyrirtækja og fjörutíu hótela á suðvesturhorninu Ragnar Þór segir að

sé og hafi alltaf verið að ná samningum án átaka hvað er það nákvæmlega sem þarf til þess að fá ykkur aftur að samningaborðinu ja maður hefur heyrt

þá vísa ég því bara alfarið til föðurhúsanna vegna þess að það tilboð sem við erum með á borðinu snýst um kaupmáttarrýrnun fyrir okkar félagsmenn aldrei samþykkt Halldór Benjamín Þorbergsson framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir í samtali við fréttastofu að fyrirhuguð verkföll séu hættuspil og telur að niðurstaðan sýni að stór hluti

félagsmanna v r sé sammála því samtök atvinnulífsins kærðu hluta af boðuðum verkföllum Eflingar og var málið þingfest í Félagsdómi í dag ekki hefur verið tekin nein ákvörðun um það hvort s a muni leggja fram kæru vegna verkfalla félagsmanna v r íbúðum á landinu öllu fjölgaði um tvö þúsund og fjögur hundruð í fyrra sem er mesta fjölgun á einu ári síðan tvö þúsund og átta til samanburðar fjölgaði

hundruð árið tvö þúsund og sautján í nýrri skýrslu Íbúðalánasjóðs kemur fram að í fyrra hafi skráningum nýrra íbúða til sölu fjölgað um hundrað fimmtíu og fjögur prósent frá árinu tvö þúsund og sautján þrjú hundruð sextíu og tvö nýbyggingar á landinu öllu komu inn til sölu í janúar ekki hafa fleiri íbúðir verið settar á sölu í einum mánuði í sex ár við höfum verið að glíma við ákveðinn

núna virðist framboð að einhverju leyti vera að taka við sér við sjáum líka mjög mikið af nýjum íbúðum til sölu og og þetta eru allt

bara mjög jákvæð skref fyrir íslenskan íbúðamarkað að það sé þetta aukna framboð

úr meiru að velja og svo framvegis athygli vekur að hlutfall íbúða sem seljast yfir verði hefur ekki mælst lægra síðan í byrjun árs tvö þúsund og þrettán fjögur prósent

á höfuðborgarsvæðinu í janúar voru yfir ásettu verði fjórtán prósent íbúða seldust á ásettu verði og áttatíu og þrjú prósent undir ásettu verði ég held að þetta sé bara eðlileg afleiðing þess að það sé meira framboð til sölu það eru færri að berjast um hverja fasteign og þar af leiðandi hægt að stilla framboðunum meira í hóf þá er sölutími fasteigna utan

að styttast og eru íbúðir sem seljast þar komnar með áþekkan sölutíma og tíðkast á höfuðborgarsvæðinu ef við horfum lengur aftur á tímann til dæmis á stöðuna fyrir þremur árum síðan fasteigna sem seldust utan höfuðborgarsvæðisins

verið til sölu í sex mánuði eða meira en núna er hlutfall

íbúða sem fá svo langa sölumeðferð komið fimmtán

tuttugu prósent sem er svipað því sem við sjáum hérna á höfuðborgarsvæðinu hælisleitendur áttu fund með fulltrúum forsætisráðuneytisins í dag talsmaður þeirra er ósáttur við útkomuna lögreglan vísar því á bug að hælisleitendur hafi verið beittir óþarfa harðræði við mótmæli í gær nokkur umræða varð eftir mótmæli

á Austurvelli í gær þar sem tveir mótmælendur voru handteknir og

í yfirlýsingu sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sendi frá sér í dag segir að mótmælendur

neitað að fara að fyrirmælum lögreglu um að tjalda ekki á Austurvelli eða bera þangað

og vörubretti til átaka hafi komið og sparkað hafi í lögreglumann í yfirlýsingunni segir að lögreglan sé ekki andstæðingur mótmælenda og lögreglan geri sér grein fyrir því að

séu hópur í veikri stöðu vonast sé til að mótmæli í dag verði friðsamleg fulltrúar mótmælenda og forsætisráðuneytisins hittust í húsnæði Rauða krossins í dag en sá fundur var svar við fundarbeiðni hælisleitenda frá í síðasta mánuði talsmaður hælisleitenda sagði þá ósátta við fundinn sem ekki hafi skilað neinu þeir hafi meðal annars lagt áherslu á fimm atriði að brottvísunum verði hætt tímabundið ekki verði unnið samkvæmt Dyflinnarreglugerðinni mál hælisleitenda metin að þeir fái og síðast en ekki síst heilbrigðisþjónustu

Venesúela eru enn án rafmagns en þar hefur verið rafmagnslaust síðan á fimmtudag í síðustu viku sprenging varð í spennivirki í

höfuðborg landsins í gær og mikil leiftur sáust á himninum

kennir bilunum í flutningakerfi um rafmagnsleysið hann segir Juan Guaidó leiðtoga stjórnarandstöðunnar ábyrgan fyrir sprengingunni

guaidó hafi með stuðningi Bandaríkjanna framið skemmdarverk á rafkerfinu ríkissaksóknari í Venesúela hefur hafið rannsókn á því hvort eitthvað sé hæft í þessum ásökunum

að veðri það verður minnkandi norðanátt og ofankoma norðaustanlands í kvöld og nótt en hægt vaxandi austlæg átt með rigningu eða slyddu sunnan og vestan til síðdegis á morgun hiti um og yfir frostmarki Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfréttir að loknum íþróttum og þá skulum

ber hæst í íþróttum kvöldsins

klár í slaginn með

fimm hundruð dagar eru í Ólympíuleikana í Tókýó og var mikið húllumhæ af því tilefni í dag sneri aftur til Rómar í gærkvöldi og var sigursæll en bara rétt svo Evrópu sem taldi dómsmálaráðherra hafa brotið skýlaust gegn landslögum með skipun dómara í réttinn Sigríður á Andersen dómsmálaráðherra segir að dómurinn hafi engin áhrif á stöðu hennar stjórnarliðar vilja lítið sem ekkert segja um málið en krafa um afsögn heyrist frá stjórnarandstöðunni nú klukkan sjö tekur gildi bann evrópsku

sjö max átta og níu þotna um evrópska lofthelgi í dag ákvað Icelandair að hætta að nota sínar þrjár þotur

segir niðurstöðuna nægilega afgerandi